﻿A Cani bu muna cinau muna Ca lthadau gma ci ca lthadayi muna kuʒa p’iyatiʒa muna ta yau tahiyi ƙwayi ƙamani muna pula yani bu wulthin hi layi mun un lthi khin amitan khin niya din subu uu fakakhi du buɗani muna ƙudilla muna c'aƙwu lthi ghingin lthin gwan ya kuza p'iyati yani bu muna umau. <noise>